يعني يعني أني ما اعرف شلون أزرع لكن اذا حاولت أدري اني بتعلم. لو أزرع بزرع خس، طماط وبطاطس لأن البطاطس يعني فيه واجد أ- كاربوهايدرات ويساعد في الجسم. والطماط لذيذ تقدر تسوي فيه صوصات، والخس بعد يروي وأخضر وحلو. وبزرعه عندي في الحديقة.